<noise> iyu naa manga ga Adamu aaman Adamu dai dlamu naa gumu gatkasa na bin gayi. Ja rakəne tən nda wudi ja bai ja tleja ɗa gayi to harr gusku haa anzharu ja naa aci. Manga ga aa ibəra Mohammadu, ja tle naa aci tən ja ɗaga kunu pata ja dəga dlamdlami ja ta gaɗa tlaaɗin naa garau ja raakan ja aci ye babu aaman gumu gatkasa ayawo gayi, harr gusku ja naa aci. Iyu na dlamu zəba gəwa bai don na hakuralən ga iɗa ama gayi. Aadamu mamgaga aci aa ibəra babu aaman gumu gatkasa ayuwo vaɗ, harr gusku ja tara naa aci aci kuma aa ɗəbəɗ garau, su wana gəri nən atu. Se manga ga Yakubu, babu aaman gumu dandafuɗu, aci gusku dlamən gəri dəllali, harn gusku aci nən aci. Ja naa aci harr gusku amman iyu nən na dlama ama getak, ndangu dlamu naa zəba shirin shirin and iyu na hakuratən ii ɗa gaji har gusku.